द्रेद्द् होन नैबुम्लै जय्निबल् रेद्द् कलर अन्लर्। मुन्से अन्गेर्, अग्रेस्सिओन् ओर् अलत् थय्नि बगय्। मुन्से सिग्न् बैदु होन्म ने लन जय्न्। रेद्द् कलर्को लोवे अन्द् हत्रेद् ओ बहने जय्न्। रेद्द् कलर सिग्निफोपिनि अम्ने तकय्। रग जमेय् अलत् थय्नि कलर हुमनेइन् अमे। रमन् लयो। द्रेद्द् कलर्नि बिल अन्ग्निपसेओ एब अन्गु। कोरो वो वोन्ग् सिनेय् थय् अल रग अल होर्। पे मुन्तन्ग् जिनिस। त्स खन्ग् नै जयिन्। रेद्द् कलर मुन्से विब्रन्त् कलर। एब न्सर् जमेय् कलर बिरे। मुन्से कोन यव् थम् लबुर्। दियो मुन्से न्सर् जने एब पुनेपे। उनिबल् लिघ्त् कलर स्कुनि करे न्सर् जसेय्ने कलर ननेइन्। उन्छिर्। दियो मुन्से गिदु। मिसुनि। रग अल ओन इन्गु मुन्से सिम्बोल्।